नाखुन काटे के मॉसीन हाथन और पेरन के नाखुन के ट्रिम करे। में हो खईछे यह नेल क्लिपर नेल ट्रिमर या नेल टाइब ही यहके। कहल जाईछी यह एक छोटन सा उपकरण हो खईछे जो हर। घर में आसाने से मिल जाईछे एकर इस्तमाल कपड़े से निकले। छोटे छोटे धागन के काटल के लिए भी कहल जाईछे। बाहर कहीं बोतल का धखन खोले के लिए भी कहल जाईछे।